I fyy ii jö tö xen, bii ba ñǿǿ ii jö tö xen kää mý jáaá, kää mý jáaá jö e náá’ jmóó dsa, dxa la ka ‘ñúú jö tö, ka tee tá’ sún ää, sún ää kí e jmóó tá’ jmýý’ e éé’ ba tá’ mý jáaá, jötu i re nɇ i ma xen káá’ jö tö re nɇ jia má’ ‘ñúú tá’ jö Tö, jiama’ kú’n tá kí xen ru’ kié’ jö tö i kú’n tá’ xé’n re nɇ ka kien tá’ jenuu jéeé mó’ mý jia’ la kú xen tö lóoó tö jmoo, ka kiéntá’ mo’ mi jia’ ka <hesitation> ka ïïí tá’ ka kien tá’ jö tö i i re nɇ jiama ä’ kaa’ tá’ tö pii’ i bee’ la’ býga ‘nɇɇ’ kán tá’ re nɇ i fyy ro’ ii jö tö xen re jɇɇná kää, kä kió dxáá jnⱥⱥ´la kú jö tö i dxen tá’ xiñó’ re fáá’ra jö tö jü i, kan tá’ dxén tá’ xiñó’, jö dxóó’ i, jö kú i, i i tá’ jö tö i tɇɇ dsa xdxén tá’ xiñó’ kié’ fa’ aa dsa jötö i kan tá e dxentá’ xiñó’, jötu jö tö i tⱥ’ kää lló’ ‘mo llóó’ wÿÿ jiama ä’ xen dsa i káá’ jmyy re nɇ, kí my jáaá ba ‘nɇ’ jö e káá’ dsa e kú’n dsa jö tö píí’ i re nɇ jiama’ ä’ jmoo dsa la’ my guá’n ga ba lɇ re nɇ, jmýý e re nɇ jiama’ re ii kiä’ mý jáaá e re nɇ, ii jö tö i xen re fáá’ra jö tö i xen kää mý jáaá: jö tö iá tu, jö tö iá jö, jö tö koo’ fá’tá’, jyn jö ‘ní’ llǿǿ mý dxí i, xen rú’ tö i jia’ kú’n tá’ la kú tu sÿÿ’ i jia’ káá’ tá’, tö laa’ i jia’ káá’ tá’, myy i jngý’n ‘nýý’ i, kú’n ga jö ‘nyy’ bo ró’ myy, i i jia’ káá’ tá’ jia’ kú’n tá’ tö, tö, la ‘nɇɇ’ jö i ku’n tá’ nɇɇ’ jö tö píí’ i ba nɇɇ’ i kú’n tá’, kiä’ tö bee’ í i xen mó’ i ba nɇɇ’, i fá’n tö lóoó, to jmóó i ba nɇɇ’ i káá’ tá’, kí myy i jia’ káá’ tá’ tu sÿÿ’.